Gny fahafantarako an’regny montre regny zao <hesitation> amin’ny vatany iny misy- misy chiffres zany eo, de misy an’regny aiguilles regny de misy lavalava izy de misy boribory regny. De lavalava regny zao, manondro an’le tena heure zany. De ny boribory regny manondro am'le minuty. De le gnazy somary ohatran’ny menamena kelikely zay, manondro seconde.